बेल्जियम के क्षेत्र हमेशा जर्मन अउ लैटिन दुनों दुनिया के प्रभाव म रेहे हावय। भाषा, संस्कृति, अउ क्षेत्रीय अंतर के सेती बेल्जियम म सुधार करे गिस। बेल्जियम के आधिकारिक भाषा फ्रेंच, डच, अउ जर्मन हावय। कई ब्रांड के चॉकलेट, प्रलाइन, अउ बीयर बेल्जियम म विश्व प्रसिद्ध हावयं। बेल्जियम वफ़ल अउ फ्रेंच फ्राइज बर जाने जाथे।